Fomba ampihenako ny fihinanan-tsira amin'ny sakafo ahn rehefa mahandro sakafo ah indrindra indrindra mahandro laoka de tsy asiko sira le laoka raha tsy hitako hoe efa ho masaka amin'izay heno tsara ny sira atao amin'ilay izy na de kelikely aza ny habetsaky ny sira arotsaka ao anatin'ny le loka.